﻿Ipuerekoyande <hesitation> amope, ipuere, yandepuereko yande yaiparavo, kerupirako yata, kiraitako yaikova mbaetiko jokua amogue jei kuako destinoi oiseve mbaetiko, yande ipuere yambo yaiparavo jokua tape yandereko rupi, yandearakua pisii rupi, ani oimeyave ikavi, tape ikavigue yaipiyae, yande puereko yaraja mopeti teko ikavigue jae jokua se jae